ااوودي أرچع لقرن السابع الميلادي يعني وقت ظهور للإسلام أبغى أعيش التچربه و أشوف كيف إنتشر الدين و كيف أثر في حياه الناس بيكون من الرائع إن نتعرف على الصحابه و أحداث تلك الفتره مهمه في تاريخنا.